Tisáá lulio chií kaasotúút takuí kasatúút taku, este taka yunu tirú, totoo erda taka soo, soo yunu nukojunu yua taka te, yojaa yua taka ntan, ntalo nuyuja yua taka yua te. Yojaa te luli ini kasatúút jenadé te luli ini kasatúút jenadé te luli ini kasatúút takedún chií ñu koon kiíti kua churút, chukutút taka poja, takaá chukutút chií luli kasatúút jenadé, ñu saayoo yalao, ñu saayoo chií luli kasatúút jenadé ñu rion koyó, taka jola yuolt chií luli ñuoyújaa, ñtoo tirún, ñtoo este ñtoo tirá, ñtoo ñuoyúja, ñtoo ñuun, ñtoo este ñuun ñtun chiún xii naun kua koa chuun moto ñuu naun ñtun chiún xii naun kua koa chuun moto ñuu takaun te jit yua kasatúút takaun na vua yua chukutút saeit luliút jonaeté.